Vuwe ikuni paka salilu liwilwi kundishuli lwavari mlekwa ule waika shule vuto kwa sakwana kanwa kutingiti shule vibaya sana nani mkwete kule kashule vo kwa anzisha shule mpaka labda firi mdoli lomli limaika shule ngavi mvo sengwete uzima shule mvewra shandu nduchera sama sharandu suma woka kava woka kanera mashati extended fondu nduze maria kwa shule luwe kweti kwakweli